பெர்மோன் சுவடுகள் ஒரு சாரணர் எறும்பு ஒரு உணவு மூலத்தைக் கண்டுபிடிக்கும்போது, அது கூட்டுக்குத் திரும்பும் பாதையில் ஃபெர்மோன்களை வேதியியல் சமிக்ஞைகளை) வெளியிடுகிறது. இந்த பெரோமோன்கள் மற்ற எறும்புகள் உணவைப் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு வாசனை பாதையை உருவாக்குகின்றன.